Hendo ha nisufuria nkaeka nabaro nfugayi, nifunge fyee fya maendeleo kweili maika namlukukaga ya kujanani, nile kilibena kiliwende kama hii mafwitataa yaani nifurika na mlufugayi na mboge tata matundu, hekavo ika haefogaye kuu bana aimbile hiki na hiki na hichi kukaila kulima chi hata matundu ila naila nivya kanafrika inamrufuu fupange kubhaa na iwe ila kilibhona kiliwekwa eremayi yanikiwakwa eremayi endelea na hicho ni kindoko cha mkusudiye kangarofu kagayi.